السلام عليكم أشكركم على الفرصة هذه أنا شخص شغوف بالتكنولوجيا عندي خبرة في البرمجة والتطوير للحلول الذكية أعلم ان النجاح يعتمد على العمل الجماعي والأبداع ومستعد أبذل جهدي عشان أكون إضافة فعالة لفريقكم ونحقق أهداف الشركة مع بعض وكل شىء تمام